Isagna fiagnakaviagnana aminay maro marobe miotra ny zato agny fô izy ka kô zahay fiagnakaviagna antragno raiky akao˂ noise˃ valo, valo˂hesitation˃ mamagnay miaraka aminy rahavavignay araiky miaraka aminy zagnany, avikeo zahay efatra miaha_ zahay efatra mirahavavy˂hesitation˃ taogno entre roambifolo taogno ziskamign-ny dimy amby enim-polo taogno